پرنټر یوه آله ده چې کمپیوټر څخه عکسونه او لیکونه چاپوي. کله چې ته په کمپیوټر باندې پرنټ وکړې، معلومات پرنټر ته ځي. پرنټر مختلف رنګ یا تور رنګ پر کاغذ اچوي. وروسته کاغذ راوزي، او ته یې لیدلی شې. دا کار د کتابونو، عکسونو او سندونو لپاره کارېږي.